بكل تأكيد نحن نعيشوا توا في عصر التكنولوجيا, والتوسكي, الكثير من التكنولوجيا, لذلك أنا افضل اني نتحكم في ال <hesitation> فالالآلات, على إني نتحكم في الحيوانات, خاطر باللي أنا باش نعرف, باللي أنا نعرف كيفاش نتحكم فال <hesitation> لآلات, أما انا بكل تأكيد معنديش القدراالكاما إني باش نتحكم في الآلات الكل بصفا عامة, لذلك أنا أفضل, إني نتحكم في الآلات, وتبدا تكون عندي القدرا أكثر من إني نتحكم عالحيوانات.